ذات مرة في أثناء إحدى العواصف جرفت سفينة غامضة إلى الشاطئ، ومن الحظ الجميل أن وجدها طفل كان يق- يقضي <hesitation> الإجازة على الشاطئ، فعندما دخل هذه السفينة وجد فيها كنوزا هائلة، فقرر الطفل أخذ هذه ال- الكنوز وإهدائها لأحد جمعيات أمراض السرطان، فساعد بها جميع الأمراض، فشارك في شفاءهم جميعا.